Two igie eva reyor eni igie eva reyor amienerari happiness gie ami onora riekeowara meh ghi rokhiemo i kpgoro ekhare kha nurera solve enekpakpa oriogie gie gie we agnorie ukpolmoi kpegoro no kira era kora nor kira ikpegoro uramierane udurie okhegeror enipekoro na ero obo that is two way enikpoo ro ekiri emere ikpakpameghic you ro kwor igie evare rue enikpeghoro ekira eme rogiegie yioya egere rikpar kpmeh gioya amieikpegoro weyara enekora nor kira obabare ruregbeia urrna ruemor oro ghic yhi ghi whokha moi upegoro nor kira ikpejoro ujusi mie ra irareabekhia ujusi mie eni kpegoro ukhare rera ruemoh oni emo ikirugiogiegienna because uware emina abumienikpeghoro so era kheni egie eva nor imekpegoro ereyor ikpegoro na or juen kirioya nor kira etumoi kpe goro egbe emoi ukamo ukpegoro egbemoi <noise> to erakhenemoinikpeghoro then ikpeghoro eyare numor ureure renor ya onor oya nor rera riruemor or kere ogkeregbe genorweor ogekeriegbe mume nitsi wewe because of eme eneya nereni kpeghoro ruemoh <noise> agezor gbadua giweweo ogekiri otsomeh siderie <noise> egbe egbebenitse so <noise> emorkpeghorio ehahe ighe eva emoikpe ghoro then ikpeghoro eyara norkira sterazughie nor koro guere erazogi norkora guere we roro <noise> ukha rereruemoh nor ya ono oya orakhere ora orakireminakhe nor nakpapiwe newo but we wesh mindi rie ora udurie ora ora ora ora keriogiegie so roze enookmeghoro omoi aboyor them ikpegoro otso enikpegoro abu ebure emina nghe nor khora kheri kpegoro rotsone urughie nor nage rikpa kpa meh gie <noise> ken kpeghoro ikpeghoro otso ukharuora <noise> but ugie nor kora <noise> <hesitation>